هو، خلک کولی شي د پخلي مهارتونو ته د ودې ورکولو لپاره ټیکنالوژي وکاروي. د انټرنټ له لارې ویډیويي لارښودنې، اپلیکیشنونه او بلاګونه له مختلفو کلتورونو او پخلي تخنیکونو سره بلدتیا ورکوي. سمارټ وسایل لکه برقي پخلي دیګ، تودوخه سنجونکې وسیلې او د وخت تنظیموونکي د پخلي بهیر اسانوي. مجازي کورسونه او آنلاین ټولګي هم مرسته کوي چې خلک له مسلکي استادانو زده‌کړه وکړي.